Okei <noise> <hesitation> nyo nyo nating komainy ferera rou soka, a nyo te a nyo te fapareits a puan tsoinyo. Mes nainy nyo nating naa rou nyo te naa ovei rou tan mes panan nyo te kat fo ferera. Mes nainy nyo nating puan tsonyo ai nyo nating kamiro pii ge nating kat non puan tsonyo. Nyo pinin sarei faarof, nating iring non.